Lallai pra ma wu to pra wu duwe chika ki ma paramgu tu damangu nuwa cha? a sima bu a dunia mwa mwa yau lallai to pisu lafiya a kopiau kuma tu de yitoi ba gra yiwa ya kwatantata yir yitu dayei dingin kasu sima bina yoko duk yitu nuwa ning wei saiko ma nyingu twi ba gra pna damambu ma yi talakawa nobu pna dwalgi wa sai ba ywa kano dei itiking kin bar no ba nyi nobu dwalgi wa sai ba ywa pna nobu pnayi dimr bwi, ba ywa bwi pna kaci towi a dina a ywa ko wono bongo a ywa psiu lafiya ya amma kada no cewei kin wo ti gomnati niga min nuwa mwamwa tina lamo kana piyau wei da ywawei yi sauki ya kuno nyingou di wuroni kwankwang yoko barin kwatantanma yi maiduguri, sma bu maiduguri wa raci psiu lafiya wuno nungu a pwi to dwal kwatanci, kadaya no cekin wo bagrayirwa bu pna.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 Ka wumi ba tabbatanga to wuna a lammuwa bu sima sima pna sima sima kwang kwangwa ammana ka no chekin no bade ba nyiwe nuwa bu kanga ba mwatagnya yi tono wei ya lanuwai na tikingi, tu dwu ma ya lanwai don yiringi tumtum tum tu no ningangi ya lamwai saiko no ba nu nuyouw labari kin no nnga yir nyina no ninga yir nyina yoko bongoyir wuna ti dinai yo, yo gangir yir ya pdau dingin damuwa cika wo, kasui iboyi damuwa gefe nobu swer smawa a daya da gomnati basuwa pna kanda ku dayau don banyi ankali pna gepe wurai pnai, ammana yoko a ywa twi din tibak wohh no ningu wurai dwi don tunda pna mwa noya yagu pna daganni pnai, pna mwasi nu gwasi ningu wura dikingi, domin wura du pna ningu dna wura dna ko reni ko punge ner puwei bwagu a miringi amman kada gomnati kwatantangu rai, pna mwasi chwato pna dimre don pna ba mwar gefe wi damuwa wuna. To adaya gwamnati ba suwa nyindu su dayai pongyu wai din ma baka pne kalangya nuwa bama dwi pnai yir pna yi nuwubu pna ya dumbirwa gmnati waba suwa bade kalan gubatei batei kalang ku pna kasu ningu kuna puna ba lam ko piyau bawai kupna ba seka seka yau ba ka ywai pna sekugu sekugo yau, windi yir sina lama yoko boi peruwe jiigu dingyin ka yo pna yi wundu yo bi yi bo simawa kaga yi chwanubu buri yi windi amma ka ywai kalangu kna lamyiwe kaga yo mwasi yi duro wini damuwa su no dagangu suno kogu bagu swi ma babai domin daganni pna, no bwi damuwa bwima daganni pna a yauwa. so yaku dewei damuwa kwangkwang ammmana ka don dei ba pon nyindi si dayai ne, tohh mer in sombu jor diyi chwanoburi yiso buyan gangu don kullum ma nyingo gangiyur bwigwi shine.